أنا لا أعرف طريقة تحضير كوبٍ من الشاي. هل يمكنك توضيح الطريقة لي؟ لتحضير كوب شاي، اغلي مية في غلاية بعد ما تغلي المية، حط كيس الشاي أو أوراق الشاي في كوب صب المية المغلية على الشاي واتركها لمدة ثلاث الى خمسة دقايق حسب القوة اللي تفضلها. بعدين، تقدر تضيف سكر أو حليب حسب ذوقك